Säänest tävvelikku mõistmist kimmähe ei olõq võimalik saavutaq, aga väega lähküh tuulõ ma arva, et om küll, selle et ku sa olõtki elänüq suurõmba osa uma elost või-ollaq tävveste tõsõ kultuuri man, sis ma arva, et sa mõistat suurõmbat ossa tuust, jah.